Non no un watta li'o. So a jonngi gahere ma sai tefa nebban e albasare caa, nden sai ngadda liyorɗum maa, kamaa borkonno, Maggi e kakanda kanjum ma caa, sai ɓedda ndiyam. To ɗan dollaake sai ngadda ɓokko mata ngata. To ɗan fuɗɗi nguufo sai jiffina, li'o heynaama.